Për traversé la giunga sicürament m'preparerìu cun cuaicoza për le bestie, da deme a col për le zanzare e pöi më caterìu ën macete o cuaicoza d'simile për riesi a pasé e ël prublema pi gros a sarìa le mappe perché savrìu pa, li a ie d'post che a sun pa mappati comuncue